ʻOiai noho wau ma Hawaiʻi a ʻo ka hapa nui o ka manawa pā māʻamaʻama mai ka lā. E paepae aku wau i ke hoa haole e komo i ka lole wāwae ʻoluʻolu uh, <hesitation> ka paleʻili a me ke kalipa i mea e mākaukau ai no ka hele kahakai ʻana. I hiki ke hele a ʻau kai, heʻenalu, lawaiʻa, nā mea like ʻole a mākou e hana nei ma kahakai ma Hawaiʻi nei.